Maro ai raha magniry agnatin'ny lakôronay aka ndraiky fô <hesitation> misy citron zao akao ai, misy manga de misy voanio de misy folera madinidiniky, folera palmier, folera raozy de misy mapaza koa agnatin'ny lakoro akao.